باش نحدو العمل الفني مليح ولا لا نركزو على عدة حاجات، أول حاجه لاحظو الفكره و المفهوم <hesitation> وراء العمل هل فيه رساله واضحه ولا لا، نتابعو التقنيات المستعمله كيفاش تم التنفيد، هل الدقه تفاصيل موجوده، ثالث حاجه إذا أثر فينا و لا خلى فينا شعور و إنطباع هذا يدل على الجوده و في الأخير كل واحد و إنطباعو.